जेगवार आपन ज़्यादातर समय अकेले ही बितावेच्छे इ जमीन। पर सिकार करेच्छे आउ सिकार करे लाई कभी कभी पेड़ पर। भी चहर जाइच्छे दूसर में रेन्बो टाउट इ अंडा से निकले के बाद। युआ मचली के समोग के भी छोड़ देवीच्छे ओरंगुटान ओरंगुटान। बानर के परजाती में आवेच्छे इ बानर के सबसे ज़्यादा एकाकी। होईच्छे पैंगोलीन पैंगोलीन भी अकेले रहेला पसंद करेच्छे।